Laha ty fomba fampifandraisa <hesitation> raha fanova printy iny miaraky amy solosay zany. Misy fily zay eny, atsofoky avao fily iny amy <hesitation> amy fiaraha- solosay iny, le atsofoky amy raiky famoaha taratasy iny koa. La misy raha kitikitihy zay anatin'ny solosay iny ao da iny avao ro manday azy, la mifandray soa i amizay, la mifampibaiko avao.